Aya kuka kwa vole umatava na mmemava mkor mama uka ugando chishiniga mwana uminge mmnende loo akal laamana tia ugwa kum he miyehembe weraie ndukatema ukannze tchidunda ndafo fyondofyavo tukafurahiwa ukande soko kakumba ukande keki ukaanza ukamnelolya hatimwe metia maisha undushale ukaanze sengeta findo fyokwa kumbe ukasene tabiashara. ukamesere tabiashara umu manyai wenkie manyairura tandam biashara utamesoiya yavo yo uyuyu manyerunda. shani nganze kamata marusokom ngaiwawa kwa kakumba ngaya ngola lingim kakumba na kulakundo kwete sindika mesa kwancheiwe ninka ona ni pazuri na pajunkwete nila kinda sefo nimfo mvengia aande tumeshirikia asubui vii kao sijui choke heringara mwaenda wakwa kwa kunuka malanarkwa wana akwaka pokea ndungusha na maisha maoke ndoundusha. tika wainingile ndelia kutoktok ngakumba femu ime umefumaini inglia mbakwe te maisha fo numakarwe rilola la maisha moutove ishok yua alinlola kangu sam suchkwava inguo nkundi we ndelie ni yendu wera na umanisha lweshe ndaviose pwi ngambia aishe puyo kamkamata mwai. mwai ngashka nyai huwa soko sambuno ibevesima ngachia mtweni ngete masimba vombo ungua na shoka ngetuo na shkaka na mmeshkaka ngat- ngatamia Nakula mle kamtemeni ngasa ravuwa luwa kdoko gafuma ngenda katukua mburu mmameheiasane. mtatafwa mburu ye tatezeke umanake ni uliefunga ikakaundusha mburu yakwa mfirie ndua kundi hulwasha skusku van vakasha vandu waskuku inua sha mjiriie wakundi mburu ye shinja inyonga varola vegisha voo nangava ieishi niungila la kiwile ebishavo wei- weilolia yete raha vakaiola kutokto naendela kafumo ehh naende washke fumo na kaitalu ndusha na nguti furaha sana iyende ngakumbuka na umbo lwa mama wa mwalimu nyerere tuenda duu- dukwate wa mndo wa kampeni. waetufundisha madudu yere kwamba jamani ifese sa kweni wanainchi shandu vale basi ikawa mnge mshinda mvo ngeenda ngalme vemsha wimbo sha mebuhukunda kakanninga atawabi wa sambai gia mmh "mwaliiimu kasema nijeeeembe tu sio mapesa yaletayo uchumi nchini tanzania" basi akakundwa akamiende besa tukawafiama vakasha vetuia tumeimba tukie muti na nekula nutile nava fanya biashara kumnuni akendelea mpaka leo maisha yangu yako vizuri